Mebjpj dj mebenya tum a medze bjdandan mbowa kyjn dj mebenya tum a medze bjdandan efir. Siantsir nye dj, mbowa akjse a wcwo wc nwura mu tse dj gyata, nwc, sebc na adze no, memmfa m'enyi nnhu bi da ntsi sj minya djm tum no a, nkyj mebjma hcn nyinara abjn me wc faakor na adzekyee biara makc akchwj mbrj wosi bc hcn bra si fa.